फ्रेवुवरी मैनालै मेरो जन्म मैना, फ्रेवुवरी एक तारिक मुइ जन्म्या, तवैकिलेखा मुइ जन्म्या मैना हुनाले फ्रेवुवरीका सुरुवातमा तै मैनाकी याद औन्छी ।